Mɔɔrʊkpǝ wɨ kpii kpokpo kpǝǝnɛŋkpǝ wɨ kpii wǝ́ poroninɛŋkpǝ wɨ kpii, poroni nɛŋkpǝ we pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ caa akʊmɛ. Rɛ pɨŋ fɨ pɨ caa, pɨ fɨ ayɩlɩtui pɨ fɨ pɨ kpii pɨ fɨ pɨ caa riwogɨra. Nyɨ ŋ fɨ nɨ ri.